Ẹna gangẹ ovẹn ubi emoo ẹfẹ ẹrɨma ẹbẹbẹnẹ yẹ ẹgọnọ ẹrẹ asọm ara afa atọ ara abo ọbazi ara atom anyi ọbazi, ara azong ukọngọ ubi anyi ọbazi. Ọbazi efe ejine ma bang ọdọm ẹ ma ayẹ uwa dọnge Ebraham, uwu yenge Ebraham, Ebraham ubo mọ ure gberuk fu dọng am, ọbazi ẹfẹ eyana ẹwa dọng ma bang ọdọm e afa, ashi ọbazi umɨne jange̱ umɨne nang na ọsọm umɨnẹ unyi ayẹ inawọrọ Ebraham me egbɨno ẹrẹ wa ọbazi uru udoro ọrọk jangẹ ma ayẹ, me egbɨno ẹrẹ wa bang ọdọm uyeng afa asse jangẹ ma ayẹ na asom na anerom ga ntak emo arre anerom atad wa atad ẹ wa ọbazi afa ba wa bang ọdọm uyeng ẹ ẹsẹ ni gangẹ ẹgbeghẹ Ebraham uno emo ẹdada unyj emo beji emo aji unyi emo mann emo avọngọ ọdak unyi emo beji aji azɨne emo asang ashia ọbazi udoro mo urẹnẹ gwawo gwawo esera wu ugọnọ ogburu wu uma gwang usu umad enọm yẹ enung efu ga ege ẹgbẹghẹ ayẹ uyenge emo jange yẹnẹ esera mu umara gwange, gwang onurom wu unung ugono Aizik.